Tsáa̱nꞌ ikháa̱nꞌxo̱ꞌ ge̱jioꞌ rí xa̱bo̱ me̱ꞌpha̱a̱ ñajuanxo̱ꞌ, xí nu̱ne̱xo̱ꞌ ndita̱ꞌa̱ mbáa nijngájmaa nda̱ta̱ꞌa̱, ri nda̱a̱ rí nu̱ne̱xo̱ꞌ rí esteeꞌ, <hesitation> naꞌga̱ inúu limó, jma̱á xtóo ri <hesitation> nutháán xa̱bo̱ ixe̱ kanéla̱, mi̱ga̱ne̱. Ámba̱ rúꞌkhue̱n ma̱ꞌne thawiin ne̱, ga̱jma̱á yááꞌ ma̱ga̱a̱n xa̱bo̱. Xí na̱nguá mbo̱ꞌ, limón mi̱ga̱, ga̱jma̱á idú, ma̱ga̱a̱n xa̱bo̱ xí naꞌwon aphuu. <noise> o i̱mba̱ mangaa mi̱ga̱ máꞌ esteeꞌ, áxo̱, mágá, inúu oréga̱no̱, thana gunitsu máꞌ, mágá maña̱ꞌ a̱ꞌkhue̱n mi̱ga̱ xúgíí rúꞌkhue̱n, ma̱ꞌne eyoo ma̱ga̱a̱n xa̱bo̱, ma̱ꞌne thawiin ne̱ ga̱jma̱á yááꞌ. Jamí xúꞌkhue̱n máꞌ ma̱nda̱wo̱o̱ thana xo̱xto̱o̱ xa̱bo̱ rí mbiꞌyuu thana rí na̱ꞌkha̱ xuajñúú go̱be̱ꞌ bapurúꞌ, ma̱nda̱wo̱o̱ xo̱xto̱o̱. Ikhaa jngó rí ma̱ꞌne xawaaꞌ rakhóo̱, xo̱xto̱o̱, xí na̱gi̱wa̱nꞌ ndita̱ꞌa̱. Xkuaꞌnii ñajuun rí nu̱ne̱ thánaxo̱ꞌ, tsáa̱nꞌ xa̱bo̱ me̱ꞌpha̱a̱ ñajuanxo̱ꞌ. Jamí mangaa tiémpo̱, rí tiémpo̱ rí na̱ꞌkha̱ ngúwánꞌ, jaꞌyoo rí ma̱ꞌne ma̱mbraꞌa mina̱ꞌ xa̱bo̱ kutíi̱n kajngó ma̱xá ngájmaa ri mbiꞌyuu ngúwán, ngúwán naꞌne mangaa ma̱ñawa̱n mína̱ꞌ xa̱bo̱, kajngó ma̱xáríga̱ guéño rí mbiꞌyuu <noise> ndita̱ꞌa̱, porke luégo̱, gakhe̱ ma̱gu̱ thanáá rí mbi̱ꞌyuu ndita̱ꞌa̱, abése̱ naríga̱ nda̱a̱ thanuu. Rúꞌkhue̱n ñajuun naꞌne rí xuajen ngíná ge̱jioꞌ rá, thana phú gakhe̱, mbá rí jámaa ne̱, i̱wa̱á máꞌ nambáyúu thana ngíná, ke xó ri thana getse̱.